Las liquaoras son aparatus que te premitin d'avial una tupa de pratus mo... moernus. Velaí pueis entral frutas, verduras i quasi que de tó pa hazel smoothies, çugus, purés, batíus, mojis i sopas. Quiciás que tamién te premita de pical gielu enque tamién puea sel qu'escachis el mecanismu. Peru no sé que tie la liquaora, que la genti que la tie pos tapocu no la gasta quasi que ná. El qu'es perru es perru i no cozina.